Mo ma da bo ntukwo tu ob kwo zhin damwu yan kwo obo kwo zhin sna sna dna nayin gabadaya in yayai nu to bwan nkni znidna ye nu to bwan kwo mici ge oyi kni nigeria to bwan ayin pata vna yan ba beye damuwa lo ntun ngena shakpe gyiwye yan la loyi, sha kpe gyiwye nya la bu ko za nwo dadayi waye wawowu nnabai wa bwa gyiwyu, gyiwye nkwonunazhi kwo mici gu nkwo na zhin yi fi nbugba wun nnaya nnayin osa nmi ba mi mada n yesu bei ba ayn mi gani ge kwo taye n hayi ye nan osanu na bei knu yesu chei gyiwye shakpe okwo nu be bye n beyiyi osa maza bei nyi natariyi a musa kwo lo a ibrahim kwolo azakwo kwoyi gyiwye shakpe bei yin ar nnaye kwo be gyiwye shakpe lo, gyiwye shakpe kwo zhin oyanunkwo zhin aba ba gaya gyiwye shakpe kwo zhin oyanu nha ha yi ye agye fuwa Ala kwo dna na oha byi ha ku ba ha ga vnayan oho yinko hala haga, oho bha hala ha go ayan nmwabegyi kwa zhin ha bwi banuwa ntukwo to gyiwye shakpe oyan mi ba mi ba ma da ntukwo tu na bayi to gyiwye shakpe kwo nu na abeyi be shi nna be nna ba zhin abwa kwo n bugba n sowokiyi atolon ntugena zaho zaho yi ye wa zhin gyiwye obagye ozagni woto lo bwaho bwaho yin aye awo chei atnu, aye awo chei nyimwa nyimmwa ayi kwo ge unda age ama ge aka ngua nyi nwo lo wo takwo nyin obawo nge moto dnagbma dnagbma yinu nwo lo woi dna ntukwo tu gyiwye shakpe bo wolo woi sni aza gya, wo sni ayan nbai to kamata ba sni, n tukwo tu nge woye wa bwa gyiwye, n gye she ma shin da n saho ge ayan boyin nsa ayi ge 419 ama bha zhin ayan abyi yi nu n naye. Yan hoi lo ayi kwo ge yawu n kwo nuzhin abo dnagbma yi nnaye oba ba nu baku aza agyiwye nu nna banki bai kun aza agyiwye nho yan ye nhoi chei sofiyin ntugena shakpe lalo, hobagyu byi gni chewi awogena wola wo dada wu, hoba gye obyi gni chewi awogena Wola owoya wu, oba gye obyi gni chewi awo gena wola owa zaije wu beyi kwonu kwo to bei kamatan oyabwi gyewa wu je oda nwoyin che wawu wo nyinkwo, yi ku gye bei kwonu kwoto zhin zhin yi lon, gyiwye shakpe nkwo nu zhin obo dna gbayi nkwo zhin ayin vna yan bai fidni ndamuwa kwo mi chi nge bai fi nbo nkwo sna yi yan lo, gyiwye shakpe kwo zhin nyanu nkwo zhin kwa gabaya, atokpe awyegi nyaku vin boyi nkwonu kwo lobo, aza bai da shekwo bo da nyin bala gyi wye shakpe yi ladna aba la la bai gaya azai nnachigue ba zhin ashugabane yin gyiwye shakpe la kwo yan lo, ho ba gye afi awo ayan n church hoto kpekwo vin obawoge gyiwye shakpenu kwo n masalaci hoba gye lima n lima yi ngni bai wa ayan n gyiwye bo, kwo ashna gba yi nba bwi gyi che ho ba gyeba zhin wuna ngyiwye shakpe bo, gyiwye shakpe kom aboho bohoyi kwo lo, gyiwye shekpe kwo nu nu zhin oya yin ye vnagan bala wuya ngye oya za dnagbayi ngye okni dnagbmayi n nakwotuwye ge nkwo nu ba za zhin du aboyipya kwolo ayi kwolo ayi kwo ge koropshon do abei pya Vna balo ntukwo tu ge oyi tukwo kwo lo n amerikanu ammaapa buyi da aba du abeyi bai lo akpma chichigu oyi kniw n nayi nijeriyanyi, oyi aza dnagbma yi n ba gyi nya bye yin du gyiwye shakpe kwo la lodna n na bei zhin zabye n chei hoba gye abeyi n na gyiwyeyinu, to agyiwye nu to bei zhi bon, yi bei ye a be a yin yi kwo bo hol abe ayin nuwa kwo abe azhin zokwo nnabayi yabwa kwo n sowokiyi nnabayi yavakwo, n yavi kwo n chei kwo ba bmayi zhin, osa nyi ba sni nuwa yita komu n na yansa yin, yi ta bwa obo nkwo ba be yi ntashin anka liyin kwonu zhin mici nge gyiwye kwon zhin obo dnagbmayi n kwo damuwa boy shilo, nya je gye aza nukwo nba fi zni ba nna zhabuyi ayi ge akidina payin bei nkwonu zhi gyiwye shakpe nu, n to gyiwye shakpenu kniyan kwo lo nbayi bha bai wan za bai lo cheyi n tugenu abu ba nnagyiwye ye agyiwyu n ho azamayi to bei gyen, gyiwye n ata kpelo kwo ho ba bwa nho zha zhan awo achiegen be na gyiwyu yi nsnu layi abe ncheyi, ato kpolo nzahoho nya yin wota zhin, ato kpko nzaho yan ba wo wu, ato kpolo nzaho nya ba wo tu chi Omi obo nmi ba mi ma da nnabayi kwo nu nyin ge gyi wye shakpe layi mwa, n nawye gyi nyaka gyiwye shakpe la mwa n yafuwa gyiwye shakpe la mwa, kwo nhabe gomnati gye she mi bwa dayin aba ga gyi wyu nnayi kwo ge contrate nge alo ai zhin obo kaza kaza alo ai zhi beye layi oyan nnaga ashewyi n gwa wo she sa yi nkwo bei si hobei gye ai wo bwa che shi n gwa ata kwo n gwa ayin, n wa zhin bo nwuna bye bye yia nwa zhin bo n wuna agye kwo la sa la agye kwo la sa kwa mwa kpaynga kwo ta lon n tugena alagyi wye yi zo kpni zaye wa be ncheyin wo la kpe zaye wabe ncheyin wolakpe to kwo ye kwa mwa sa n wuna nhobu gyi che kposun holapo oba nu gni hoye tnu tunu she ho ye tnu tnu aga ho gyiwye ha ci ge hoye gyiwye ha cige hoye gyi we she ho ga gyiwye, atnu tnu a dnagbma yi hoba wo ge be ngyiwye yi layi kaza kaza be gyiwye lai be gyiwye yi lai she a la tnu tnu ga ho ma agyenyi to bo la ho knu kpa kafin ho kpe tnu tnu gaiciya zhin nu ngye ho bei shna zhin nu to yita mi ya da kwon ama ye kpeloge gyi wye da kwo la yinzo wuya n yi zhin yin za yi yila La dna nyi buda nmwa yila gyiwye la kwo la zhin oboh n yita mi ya gbni kwo yan n bu gban, yila gyiwye la abo nyitami ya za kwo dan kwo ya zo yin pye yi fi yita mi ya da bon n gyiwye ku zhin ntegnea ai bu nkwo i ntuge yabwa yi zhin anpani n kwoi ya bwa kwa bma yi zhin ama yi la gyi wye la kwo lozo obo wyi nya, nyan yan ho yi to, lo n kwo zafun lolo n gye yyiwyen, gyiwye kwo zhin yanu nkwo zafuyi nmwa, gyi wye kwo zhi yanu nzaho zaho yi ye kwo, gyiwye kwo zhi yanu kwo obyi bwa gni chewi agye woi kpe gyiwye ye, kwo obyi bwa aye n gun aba nu bwa ho ba gye wo yalo aba nnazhin a si yan yin, n ha gawo sa chewi, ho ba gye osa nwo ba ya zhna zhna ho ba gye woi lo n ho to gawo gyiwye wota lon ntu gena woku gyiwye kpeye, wo kpe gyi wye ye n woi to la bugba, n woi to bwa bugba a gye kwo zhin nwuna hagye kwo be n bedeyi osa n woya bei chebyatu kwo to to woi gawo Kwo to gnawon walo wa zhni, oyinu zhin ya zhin ada ho ba wu ba byi ya, obagye obyi gni nya ho nyaho yi n wa ye hala ha gawo be ho beho yi nwa gna ge wo ye wasi hala hagawo, kwo to bo zhin obo zhin zhin yi nu nyi ba zhin lonu osa nna bei ci nge aye gyiwy to ga won nya ho nya ho yi vna yan, abo ho lo n ho ba dage hota gowa aboho lo nho ba ba fa nnaba yi to wa gye ban boho lo nho ba zhin to wa dna ba pma n, hoba gye byi gni woto to aye awo yan, ho ba gye budayi n ma bwa chige anset dnagbmayi ngena nnasiba n babai lo miliyon dubu tagye omi ar n hayiyu nkwonu zhin obo